اووف مع القراية ما في ملل والله، إني لو جلست بين الكتب أقعد باقي حياتي والله ما بمل، راح أجلس اقرا كتاب بيجر كتاب بيجر كتاب وراح أنتظر هاي القطار لين يجي، لو إنه اجا بعد ثلاث سنوات مو ثلاث ساعات بيحصل محل جالس أقرا، لكن إنه كيف سلي حالي ألف طريقة وطريقة، بسلي حالي القراية لحالها بتسليني.